Kutɔrɔng fi imi mi shan, kuyɔng fi ku sak imi di te anet-awe atut in se doot. Kuzining ayɛt e, izen fin in dorok, ni imi tsin rasak, in sɛ kutɔrɔng i se yɛɛt, ni in ra itees kutomong kubɔk. Ama fi in bi ra nggɔn iri fin- nggon, in dorok, in te cam, in kpa tees kutomong kufi itos. Iko ko ku sak in di te anet-awe, anet fɛ a di nɔɔk kutɔrɔng a sak imi di sot anet-awe ni kutomong ibɔk fin in ra. Nek ni zen ɔng fi in se imi nggon, in teng in tseng ni in teng in kat, ni ra kusot abap kyɛk, in kyem in ra akikak fi da sak imi sɛ kusot ace min, kɛ ni sɛ ikyɛng ɔng fɛ da tarang kudaam ice min awo. Izen ɔng fin sok kutɔrɔng ɔng fɛ ba di nɔɔk, in ra, in bin di ikyɛng e i sak in sot anet-awe makiyi. Akone i sak ki kudaam bɛ ayit ikyɛng fin in ra in di sɛ itsɔm, kutomong itos in sok ni di tarang kudaam, in sok in di tarang nnon ‘in ifa, in sok in di shan narik fin in di ki kap. Ni zen ikak kin in sɛ yit ku-ɛ- kukyang ni shan yit ikyɛng fi na ban nok yit kukyang, ki in sɛ yit avit kukyang ni sok, Itsɔm e ni in shan ikan nɛk in tsɛt yit kukyang. Akone fi in fɛ kutɔrɔng e yɔng fɛ ba kin di nɔɔk, ku sak imi sot, kusot ikyɛng itees makiyi. Ide me dɔng ngma kɛ anet-awe da nɔɔk kutɔrɔng, i se yet ni te iko in tomong, nɔng i da di, ku yet ikyɛng fi i da ka nɔɔk iya kashon a? Kɛ ku da ka nɔɔk iya kashon awɛ? Nɛk ba fɛ kutɔrɔng se kyɔng ti inam izom. Izom bi inam ija yit zizɛɛt zizɛɛt ni rom ye, ifi iya di se, ifi barak di se. Akone yɔng fi in di fɛ, kutɔrɔng se ti inam izom e yɔng, ifi barak ni barak, kufi i sok ni di ra kutomong ni sok ni di ra kutomong. Nɛk in zen ikak, anet kyem a yet anet-awe aziwu awo, kyɔng ti fi ibarang icɛɛt di fɛ kakon kazining te kuci awo. Ki i shim i se iya kashon i se gbingbing ni sok kutɔrɔng fɛ akak da nɔɔk kutek kuyɔng fi ngɔn da te iko ni itomong nɔng da ra da di. Ki sot ngɔn izi ngɔn i shashang kutɔrɔng banet awo, da kyem i ya kashon awo. Nɛk anet-awe iwu fɛ a sak anet-awe, a te gbagba. Ki ifa ntɔrɔng ni sok ni ra kutomong, ba kaakyɛ kutɔrɔng fɛ ba da nɔɔk, ngɔn da te iko ni itomong awo. Nɛk banet bamaan e di se doot, bayɔng fɛ ba ki shim yin ni iya kashon awo ni zen ikak, ba da bɛ na ba da nɔɔk kutɔrɔng fɛ ku yet kuutek awo. Ki ngɔn fa awo, Da sok ikyɛng fɛ i da ka bɛ ni ifa, wɛk ki ifa kutɔrɔng da ka nɔɔk iya kashon, i da ka nɔɔk kuyiring, ni kutsik kutsitsɛng, kuyɔng ɔng fi i di ki ra kutomong ni kusot azatse. Ni zen ikak ni fok banet fɛ are bi kutsitsɛng makiyi. I yet ikyɛng kak awo, ki i bɛ anet itɔrɔng bakat ni ngɔn ni ifa kuri kutɔrɔng ɔng fɛ a da nesek. Anɔng e ne, fi i di ki sɛ iya kashon. Fa kutɔrɔng, da te iko ayɛt iyɛ ngɔn, nɔng da te iko ni itomong, i da di, i da ka nɔɔk iya kashon. In tsin fɛ imi kin sot kutɔrɔng, in tsin nye kusot abap, in kyem in bi ikyɛng fin in da ra kɛ kutomong ibɔk ɔng fi ku di ki sak ni in sɛ ikyeng fin in di ki tarang kudaam ngɔn. Izen fɛ ba bɛ ba di nɔɔk kutɔrɔng, in yiring, in sok, in di ra kutomong. Anɔng e sak ku di sɛ- ku sak in di sɛ ikyɛng fin in se ni ra me, ayɛt ntomong fi in fɛ imi ra, itos yet kutomong ibɔk ‘in.